Idogena adamire idandafiri, adamire idandafikani adami yani <hesitation> iekogorgon tigin wala zahijimon mortahangon tignamin ade irkon kani waker elmonami lakini eronon adamire torijokani udikani adamgon elnamin adamigon mohtajngamin, monasabika konkan balika konkan <hesitation> ay hajali yani adam adamire idan tojin <hesitation> ashra yani